نختار الوظيفة اللي نحبها على خاطر نحس الخدمة مش فلوس اكاهو هي زادة السعادة الشخصية العبد كيفاش يبدا راضي على روحو و هادي اهم برشا من الفلوس اذا كان انا نبدا عاملة جو عل خدمة اللي نخدم فيها و نحس بروحي هكا عندي الشغف اتجاها بش نكون منتجة اكثر و يمكن هدايا حتى يأدي للنجاح